Ave... un barcu... se muevi pol augua por mé dela huerça del su motol o las sus velas. Si el barcu tien motol... pos... los rehiletis qu'están çamargullíus nel augua repian i empuxan l'augua patrás. Essu hazi qu'el barcu vaiga palantri. I si es un veleru... l'airi enllena las velas i las empuxa i essu muevi el barcu. Amás, el cascu del barcu está inseñau pa eslicial-si pol augua en sin ahundil-si i movel-si facimenti. Son muchus añus ya la genti navegandu i, craru, la cosa s'á díu amejorandu conos siegrus.